पाणी कमी जू छन खाणा समान थै लंबा टैम त बचाण हमथै सहायक हूंदी ज्यूं मा कम पाणी पुडद उ खाणी चीज लंबू समय तक चलदी। ये मा वैक्टीरिया जल्दी उत्पन्न नी हूंदा।